Maro aloha ty karaza poma haiko: ohatsy hoe poma golden, misy kea poma kelikely rey, <noise> misy pomam-bazaha rey zay aby. Fa tsy haiko ty fomba fampiasà azy rey lafa amy fiketreha satria poma zao tsy raha ketrehy fa hany amy i manta iny avao. Hany amy maha voankazo azy iny zany fa tsy hoe ketrehy zany poma io. Tsy andrahoa zany.